لو كان نجم نختار قوة خارقة بنحب نختار قوة الشفاء، خاطر إذا كنت نقدر نساعد الناس على الشفاء من الأمراض والآلام هذا باش يكون ليه تأثير كبير في حياة الآخرين باش نقدر نخفف من معاناتهم ونحسن حياتهم بشكل مباشر الشفاء هو حاجة أساسية ومعها نقدر نغير حياة العديد من الناس ونعطيهم فرصة للعيش بشكل أفضل.